आमच्या जगान चव्विसे दाडले तेंका खेळपाची खूप उमेद असता छोड़वांगई आवडता पण काही काय करनांग खातीर सगळीत छोड़व फुडे सरानां। या जगान क्रिकेट, फुटबॉल आनी कबड्डी ये अशे खेळ झाले असत जे आख्या वर्ल्डाक आवडतात छोदो असव किव्हां बायल, बाळगु असव किव्हां दाडलो सगळे जान स्वतःक खेळाडु सामजन ये खेळ आवडीन बगतात।